Dë lingue ënt ël mund për mi i ën ie almenu 'na cuarantina, però duveisu di sai pa perché l'ai mai indagà s'la coza